Ela kú xen köö ejuⱥ’ ta xaa’ <hesitation> xáa’ dsí juⱥⱥ’ ráa’ jná’ e jua’ xáa’ jé dseli guíi’ jmyy jötu ejö jö ajia’ jmýy tacuanta relí juó’ re sö’ xiro a exa nee ji tⱥⱥ, kí ji tⱥⱥ ba kö kiá’ ejö jötu ´n´’a’ xa jeri tⱥⱥ’ rá’ bá ‘ñee mý uïy’ jö kö’, kÖ’ ka lakú li kia ji jöba ekuli guíi’ jy jmyy kulí dsi, kuli ku jmⱥⱥ tá ‘ñée xⱥⱥ’ dsi jö e nɇ lɇ e ‘ná’ kié’.